Ndikka mi yaha mi ñaama ñaaminda to mi ɓuri yiɗugo to mi woowi, ngam to mi yehi to mi woowi eɓe anndiyam, eɓe anndi kala ñaaminda ɗum mi ñaamata, eɓe anndi kala ceede ɗe mi soodirta, to mi yehi toon mi ñaamaay mi haara ɓernde am e waali.